ta wari tafaɗo arti wonnanima bernanima no watte ko tawe a hokki mo munyal fao e yerro, aran fu ko acci a monnaɗo tawe o bata fu, e konawata mo fu ndeita fa andarata mo ta tamtom hala nawuka ta wimo komi. Ta fami a gaini ko batata battoɗa mbiamo wane, Alla gonga maɗa mi yafo gonga, acca ngimo jango a watta iri majjum. bofi nom.